Kua ñee maeraro, Esperanza, ani ñearo mbaeva, oime yave mbae ñaro, jokua jae mbaetïita yae yande yeïpe de que oimetakova, siempre oimetako ñamaerärö mbïa guajurupi jae jokua oipoa jei, ñaaro mbae mïaguajurupi va, oipota je kua esperansa, esa jokuare yayerovia, yerovia ñaaro ñanoiva, jaema jokua ñee, jaeko ikavigue, siempre oimeta yande como persona, eri jokua oimetako ñavae algo, jare outako övae yande mae ikavigueva.